Yʉji te mansebutʉg este pelota mʉdʉyshucpa oo cada temporada del añu <hesitation> hʉy chʉcshucpa cay ʉy equipo para que hʉy mʉdʉsucpa ca pelota cay nacsucpapʉ y ellab mʉchi cap <hesitation> como futbol. basquetbol pues wat cosa ca gentetʉgay hʉy ʉŋnʉnʉcsʉ masque ca beisbol cap shi ca gente pasadu hʉy amʉnajpa majde tey aficionadu majde teji cay gente majde hʉy tʉjʉsucpa ca mʉchi hʉy amsucʉtʉpa ca yʉji ye cumcuyjʉpʉ ye cʉtucʉp este añu mʉsʉyshucʉ tzagʉmsucʉ este segundo lugar ca yʉjipʉtʉgay <hesitation> satiagupʉtʉgay jeeŋ mʉdʉyʉ y mʉdʉyshucʉ como cinco equipo e tumʉ torneo hʉy chʉsucʉ de como de diez ʉ quince juego por temporada pʉs ye yʉjipʉ tʉcʉyʉ pero tzagʉmʉ en segundo lugar